इंडिया वो नव इंदुस नदी खातीर मेवता। इंदुस नदी खातीर थैसर खुप लोवग रवतले। येह लोक तेनना खुप आधुनिक अशिले। मगिर इंडो-आर्यन लोवग इंडिया आइले। हिंचानी वेदस बरा इले जे हिंदूव लोकांग पवित्र पुस्तक। तिच्चानी जाति वर्णा सुद्धा शुरू केले। महावीर ह्येणे जैनिज्म शुरू केले। तेन्नाच सिद्धार्थ गौतम जो पैली राजा अशिलो तेणे जेव कडसुन मुक्ति मेवली तेका लोवग आत्ता बुद्धा मानता। ह्येणे बौद्धिज्म ची शुरवात केली। मगिर राजा अशोक अशिलो जेका बौद्धिज्म खुप आवडल जें हितुन तेजा खातीर बौद्धिज्म आशिया हितुन संगल्‍ल्‍यक पावलो अनी वडलो। गुप्ता राज्यां अर्थशास्त्र, विज्ञान खुप वडलें अनी आमका आर्यभट्ट असे लोवग मेवले। गुप्ता राज्ये जाताकूत चालुक्य, पल्लवस अनी राष्ट्रकूटाचे राय चालले।